<hesitation> Ny anjara asan'ny fifandraisana fifanarahana ara-pôlitika zany laha ohatra hoe firenena samby firenena le izy de <hesitation> mampi- mampifandray kokoa zany, mitazona an'le fifandraisan'ny firenena anankiray mba tsy hiady am'le anankiray, moa eo ihany koa izy afaka mifanampy raha sagnatsia misy problème firenena raiky de afaka ampian'le anankiray.